<hesitation> Wanyama wana hisia kama kugora na ghuku nyumbani. Kingoi kuna vitu vibaya aitha kuthi vyokaa au kuna mtu nimbabu chongoi basi ghuku huwenda uwasikie <noise> wamanye kuchongoi kujibaya au kama nyumbani kuingia siafu, basi nguku huenda wakujulishe. Kuku huenda nkuku kutea shweshe wakaghunda kusea tayari wakena wakema nguku basi wenda ulale ukalala wamanye unda biana na vitu vibaya. Aitha kuwe na mtu mbaya choghoi au kuwe na siafu yaani hivo nguku neenjio.